Eey, won e kulle mbaawɗe heɓtude so ko tawi woodi ko taƴi, iwee ɓanndu majje ko wayno ngeddiri. Ɗe njogii kaaɗoon mbaawka ko fawaade e yuɓɓo ɓanndu majje. Wone ɓanndu majje ko ɗum waawi yaltinde kesum, goɗɗum arta.